ممكن إني أقدم لك بعض السلطات، سلطة الكينوة، والخظار، المكونة من خيار، طماط، فلفل ملون، <hesitation> بصل، أو ممكن كمان دجاج مشوي بالأعشاب جدًا جدًا -جدًا ل- جدًا لذيذ، ويحتوي -ج- على كمية كبيرة من البروتين، وممكن شوربة العدس جدًا جدًا لذيذة، ومفيدة، وعصير السموزي للفواكه، الفواكه جدًا جدًا جدًا مفيدة، وصحية.